Ae ka satria gn'olombelo managny saigny, izy gn'afaky mandidy afaky manapaky, afaky mamboatry afaky mamorogny raha fa gne biby igny izy moa ka da namany amigneo, na igny ompiagny amigneo igny da vonoigny hoanigny lefa avy teo, normal sara fianan'olombelo gne mandeha alohane biby.